<hesitation> Ndiire, akahunga ne'embihimba. Akahunga ne karuka omubichooli, egyo esaano ne'ruuga mubichooli, no'chumba amaiizi agakwokya, agakwookya no'ttekamu egyo esaano, no hotoora, ne kahiiya, no' kalinda ne'kahiiya nko mudaakika abbiri asaatu. Noihura, kandi ebihiimba, nabyo no'bichumba, bwebukuucya, no bisiika, no'biteekamu ebirungo noiyihuura.